Telefony io: fia- fikahia olo, olo lavitr'any tsy anila tena eo. Lafa ilatena maiky, lafa me- mekimeky ny ty ilatena anazy, kaihy kobokobohy raha toy le misoratsy eo anaran'iny. Lafa hita amizay anarany iny, kobohy la kobohy ny raha maintsomaintso iny, amizay i re amizay ny feon'olon'iny la afaky rehafy amin'olo iny amizay ny raha tiatena ho rehafy. Misy koa i andefasa hafatsy, misy koa angalà sary, misy koa ijanjina hira, anentea raha maro.